توا الصغار فرحانين أكثر من الصغار قبل خاطر يحسو راحهم أنو هوما يعرفو يستعملو الحاجات ليستعملوفيهم الكبار، الصغار ياسر <hesitation> معناه ميخلوهمش يعملو برشا حاجات يخلوهمش يشبهو للكبار، و يشوفك الطفل الصغير يشوفك تستعملي في يدك تيليفون و لا طابلات و هو يعرف يستعمله يحس الفخر.